Alohan'ny hanambadiana izany dia tena tsara tokoa aloha dia manatona dokotera mijery ny toe-batana hoe mety ve raha afaka mifanambady ve sao dia tsy mifampiteraka rehefa tena mivady eo hoe mety ve ny vatana raha mivady, dia ny ara-pitiavana koa hoe mba samy olona tena samy mifankatia no miaraka fa tsy hoe ny iray tia be dia ny iray tsy tia, dia mila fantarina daholo izay alohan'ny hanambadiana